عشان تستبدل مصباح كهربائي أول شي تطفي الكهرباء عن اللمبة، بعدين تفك المصباح القديم بيدك بهدوء عشان ما ينكسر، تجيب المصباح الجديد وتلفه مكان القديم بإتجاه عقارب الساعة لين يثبت، بعدها تشغل الكهرباء وتشيك إذا اشتغل زين أو لأ. وبكذا بتكون خلصت بكل أمان.